Sì, aviri amici cu caràtteri diversi è importanti pirchì po capitari sempri ca in certi situazioni na pirsuna nun arrinesci a fari nenti e nni stu casu c’è l’àutra ca po fari qualchi cosa. Si tutti l’amici di un gruppu fùssiru cu lu stissu caràtteri, in certi situazioni nun si putìssiru ajutari unu cu l’àutru e perciò nascìssiru problemi. Nni li gruppi di amici ci sunnu quasi sempri pirsuni diversi ntra d’iddi.